Ipuere ko yerovia opambae va yaupitɨ esa yandeya tumpa ko jukurai jei erei amovece pe <hesitation> yaeye vi yavai ko yerovia rupi aveiño yaiko vaera esa jeta mbae vuaja kua ɨvɨ pe yanderupi